लोक परिवहान मतलब जैसे की बॉस रहा है। <hesitation> मेट्रो ट्रेन नेट <hesitation> इन्हां उपयोग करना थी ये। फायद रहा सुविधा जनक रहा है फायद थी परियावराण में। नुकुल रहा है पारकिंग समस्या नहीं रहा है चलाना ज़्यादा समस्या। रहा है क्योंकि कार अपना एक दोई मानसा बोटें जाजेने उलतें तेरें। पेट्रोल न खानो इधन कर्च करनो तेछ ते अपना बॉस में बोटें जानो। अपना साथी दोस्त तक आजेलें साथ में बोटें जानो ते तेरें माल पड़ा है। काई चल रही है जिन्दगी में कसा कसा लोग देखनें जड़ा सर जल्दी। पहुँचना है अपने परस्णल गाड़ी ली जाए सके लेकिन अगर सफर न। मौज़ो लेना है ते बॉस में बोटें रेल में बोटें जाना मैं पसंद करें समीता।